Ny fomba hanamboarana sakafo voalanjalanja ary matsiro na tsy misy hena, ôhatra hoe: mahandro ravi-mahôgo za afangaroko voanjo na afangaroko vanio iny zany mampatsiro azy tsara asa ohatra hoe afangaroko poivre, afangaroko tomate hita tsara zany tsirony.